<hesitation> Ekindi emere eyindasingayo kukunda, ebyokurya ebi ndasingayo kukunda namunonga n'akaro, akaro akeitu kabakiga, akaro wamara kukakwaasa ahamashaza ebintu byoona biratambura gye, orashanga amagara kare gaboniire, otiine buzibu bwoona, ebindi byokurya ebi ndakunda nebitakuri, ebitakuri birareeta amaani, waaba obiriire enda orahurira mbwenu weena ohaagire, oyine obusingye bwoona oburetagwa kuba oshemeriirwe. Endijo mere, endijo mere ni nk'ekyenyanja, ekyenyanja kiboniire kiine ekiriisa eki amagara geitu garetaaga munonga, <hesitation> wakikwaasa ha karo ebintu byoona biraba biboniire biraba bitiine buzibu bwoona